Tá’ xi iä ia ú’ra kä my jáaá fa’ mii e la kú jmý’ ba e fa’ e kuɇɇ dsa bii fa’ jmý’ kié’ ráá’ i xen jenuu, jmý’ kié’ ngö, jmý’ kie’ jöö’, jmý’ kié’ ta í kie’ sýy’ jö ráá’ i xen jenuu, jö ba sý jnáá’ xi iá ia ú’ráá’ kä my jáaá fa’ jmý’ ba re kɇ’rá’ dxóó’ fa’ sý’ janaá’ lajy jmý’ ba e náá’ re kɇ’ráá’ ki e nɇ ba e kuɇ bii fa´’ kiela’ ba ló tá’ kö’ e e ta’ jmý’ <hesitation> my jñóo kö’jmý’ my jñóó nɇ ba re kɇ’ráá’ dxóó’ fá’ xi iáará’ sý’jnáá’ my jáaá, enɇ ba e llá dxó fa’ la nɇ ba ló tá’ dsa my dxún my jáaá, la nɇ ro’ fá’ mii, jia’ nera xi ä’ dse táána jö e kuɇ bii ejö ki la jy mó jö ro’ a la jy mó e táá’ jy nóoó jia’ ä’ táá’ nóoó jia’ ä’ táá’ kié kie’ ráá’ i xen jenuu ki jmá’n mⱥⱥ jmá’n ba ee’ tá’ dsa <hesitation> tá’ ráá’ i.